लघु कथा लेकिन एक कला हो गया जहां थोड़ो सप्तन में एक प्रभावशाली और रचक कहानी प्रस्तुत करी जावे। ये हामें कहानी सुँच तो और और घर में तो होनी चाहिए। यह अच्छी लघु कथा लेखन के लिए नीचे दिए गए चरण कितने ध्यान से रखो। सबसे पहले कथा के विषय और उद्देश्य ने स्पष्ट करो। कहानी किस बारे में होगी और पाठ करने क्या संदेश बना चाप या तय करना। जरूरी हो गए कथा में कम पथर रखो ताकि कहानी में सरलता और रोचकता बनी रहाब है। पात्रों के साथ स्थान भी स्पष्ट हो गया कथा की शुरुआत सीधे कहानी के मुख्य बिंदु या घटना से करो। लंबी टोली पाठ्यक्रम का माध्यम खींचना के लिए शुरुआत रंचक होनी चाहिए। समस्या और संघर्ष प्रस्तुत करो। कहानी में समस्या या संघर्ष होना जरूरी है यह पाठक में जिज्ञासा पैदा करतो।